Okupenduka kwange ohandi penduka potundi onhinano yongula nelalakano okuya keengolo okupandula omushiti molwaashi okwapitifange momukokomoko woufiku oomo nolwanima ngee ndaningi eilikano lange ohandi kendabala oku pendula ounona vange ndivalongekide opo vaye kofikola handi vatelekele handi vakosho nolwanima handi vatwala nee kofikola ondiwete kutya ngaalo otashikufange eevili dili mbali lwaapo okudja potundi onihamano kate opo tundi oniheyali omo ofikola taikashita nolwanima ngee ndaluka kofikola ohandaalukile yoo meumbo opo nditule aishe peenele nawa nditale kutya efiku ohandi litaalele ngahelipi ondati onga omunailonga womo radio konyala ohandi ufa eevili dili mbali lwaapo okulilongekidila oprograma ili komesho shaashi ondina ashike eevili dili mbali momepo noku kala ndelilongekida nawa opo ndikayandje oinima yawapa noili mondjila nolwanima nee ngee ndelilongekida ohandi kendambala nee okukala ndili omutumba po tv okutala koikundaneki unene tuu ko radio yomudidimbe nenge vamwe taati kutya o tv okutala osho shalinyenga mounyuni opo ndikaninge wotete okuyandja onghundana oyo twoo oyo ouna handikaya mewangadjo ile momepo okuwilika eeprograma dange nolwanima ngee ndamane neeprograma dange ohandaalukile keumbo shaashi ohandi dimbuka potundi onimulongo nonivali lwaapo noku katala ounona vange kofikola okuvaeta keumbo ngee ndevalulile keumbo nena ohandii Ndivavatele okuninga ee homework davo nenge tutye oifiilwa longa yavo shaa ndamane ohandii neevali komatango kwinya haikatondokamo handuufena opondi kwatelepo oundjolowele ndikale ndina olutu lapama nolakola nawa nokonima nee ngee ndamane okuufena kwange ohandilikosho komatango eelela kwinya shama ndelikosho handi kendabala nee natango okutelekela oludalo lange oolo loo likanangale omanga otundi oni hetatu inaidenga opo vakale vafudapo nawa okulilongekidila efiku lalandula iyaa okulya kwange epulo loye otaliti ngaha okulya kwange alushe ohandili potundi onihetatu pamito ashike imwe ondati ondili omwiitaveli nomulanduli womwene nomushiti wetu christus onghene opena omafimbo aahandili opena omafiku amwe itandili hano okulidilika ngaashi omunhu tavati iyaa okukala ngoo nee ndina onyama ndeidipaya nenge ndadipaya ombelela opo ashike omepo yange ilonge nawa nokutulapo ekwatafano liwa pokati kange nakalunga Iyaa nokulya kukwao opomeetaxa ile tutye o lunch ngaashi haitakumwa oyo handiili alushe potundi oimwe nenge omulongo nambali shelikwatelela kefimbo oolo handi kafika peumbo ngee ndina oinakuwanifwa yonumba handi longo pondje nokuli ouvalelo wange ohauliwa potundi oniheyali handili ashike kanini nokuya nee pombete ndikanangale alushe ohandi kakofa potundi onimulongo nonivali nenge poimwe yokeengulasha efimbo olo lokudja potundi onimulongo naimwe okuya pomulongo nambali ile pamwe opomulongo nambali okuya poimwe natango efimbo oolo ondili kala ndilili keengolo handiilikanga kalunga opo atulepo eameno noku twaamena ouna tuli meemofi tutaalele efiku lomongula lalandulako